Eshiakhulia shinyashingia afya yemiviri kiefu, <noise> shiokhuria shiakwanza sichakiranga mmukunda, mmukunda norumikhira thichemical thinyingi, norumikhira emisala che sisungu minji, <noise> chivethanga mufyokhuria noria nichinyasia afya yiyo, kama khuvole risukuma, risukuma onyala khuraka nofuririra musala kama nyangaino asubui <noise> ni jioni othia khwaya, khuwaye thifwa etho risukuma ero niwakhatekha, musala oko khuvethanga nikusirimo kwosi, <noise> musala oko orithanga saa nonyola vulware vwakhachaka khuyivukha mumuviri kama vulware vwa cancer, vulware vurerungwa nde thichemical thiakhurachiranga ephindu mumukunda, shindu shiakhaviri nivusafi, nolari nde vusafi taa ovulware ovunyola saa vulai, shifuria esho shingilwa watesherekho shiwosie taa, khandi otesherakho shiakhuria shindi, onyola shiakhachaka khurera arufu indi imbi nomba onyola niwakhachaka khunyalala, shichira vindu vya mavere shingilwa washerere shiwosie taa, nikathia khandi khuthia khushererakho mavere kandi nikavoya, mavere kakhavoya walakosia imarket sholava ninayo taa. Shindu shia khaviri mavere ako kalakhurerera ovulware mumuviri, nonywa ninda ithuna, kho kenyekha ove musafi notekha shiakhuria wosie vindu vive vusafi, <noise> inzu ichikoni yiyo yotekherangamo ive isafi, nilari isafi tawe khandi machungu kalamenyamo, viphuria norekheremo machungu ketha kavayiramo, khandi nivushia saa novwana muriro norenjekha khumayika, kho ewe mwene kenyekhana ove musafi, vomusafuli khuchaka mumukunda, ove musafi munzu wosie vindu mwene wisinge, mwene khandi nolesinga taa thindaa, khandi kata nori nde sindu nothia khukhusia khwishiro vakhurenganga nori musafi, nolari musafi taa nomundu avola aaahh mama oyo nimuchafu vindu vye sikhukula taa.